दु हजार अट्ठारह म मैं दसवीं कक्षा म रहेन, जेमा मैं पहिला डिवीज़न म पास होये रहेन। मोर घर म सबे खुश रहिन ओ सबला मिठाई खिलात रहिन।